Koa fa zah zan̈y mandeha mivanga raha amiren̈y grandy sirifasy jiàby ren̈y na amin̈'ny dokany tsotsotra àby ren̈y. Arakaraka ny raha vangaiko zen̈y de arakaraka ny entan̈a vangaiko kà <hesitation> de zio kà arakaraka ny raha ilaiko an̈aty an-tran̈o ao fo ndraiky be ndraiky tsy be zen̈y raha vangaiko.